Siareq-areq akkegunanna sabung ri watakkalewe iyanaritu mappepaccing oli napabela i siareq-areq lasa pore li watakkalawe nennia napabela i lasa pore li watakkalewe.